Asidio edi ghan ni di renighanaan oye pho eeni adiroorh di oye pho abetenu, iini adio adiroorh enaan pho re ge anaan ghan oye pho agey. Amonirol li di oobi ooto usorom iimi mi amina ni ku obaam mo aami aba, obumoony aami di odi ofu itụụgha amagh mo kori aru ooh ku mi apara mo eghani mo tu epe mi odighan bo oohoo eeghe, me enaan mo iseph iyira, ohlom ma aaru, eenhee, ku kodighi ika mo tue amiin aani oony pho ku mi adua aghi mi adua bo aghi, oony pho mo anir ephoph, mo enaan ebem ni mo ahniin ephoph awile ode odi r'ohniin odi agheel enon esi ku atuugha ilo esi pho ipa pho so mi aghi bo ku oghaaph pho adighi bo ni oobi aghaaph, edighi bo ni iyaar di enaan pho ku ebem mi pho, ipa pho mi odi ghan bo kl toka yoor, otoka ohlom ami di mi aghi aani ni ku mi agh. Bo ku oghaaph pho adighi bo ni oghaaph di anighi iduon enaan pho ku ebem bo ni ibeeraan ni imi ku mi aameeraam, oru ophin onyani pho aami ilo abuab ro nughe gan ghan bo. Ologhi aami abaal li agey wor esi di, ohi ki idum ro daph bo ilo enaan pho obo ony ani pho avhom ni ko/kar omanam ku odi ma bem mo odi ma miin ahlom mo opu odi la bal bo. Ipe ku idi enaan ebem ologhi aami abaal ni, ologhi aami abaal li agey esi iduon ode pho mu uwile bo iyoor adua ku enaan ebile bo oni iseph iyoor. Yoor ro porghu bo ni ro le aani bo ni epe odi enaan ingo bo iyoor lo yoor oteenya. Ku anyu isien pho ku ogey pghaaph abile atu. Ologhi aami abaal igey ku onu bo odighi pinieeny pho ipe abaan ro dighi ghan bo. Mi ugher ina di dio ho adiphe pho di iloghi aami abaal bin ateneghi, arighiri aami udaph iimi ogher, abumbor aami, oomo ologhiotu pho eghun ayoor, ehma pho ilogh. Awe anaal ku dio pho adiphe pho ologhi aami abaal li iboom esi iduon pho torobo rye udaph bo oni iimi abaal bo m mira boh bo oomo pho awe pho udaph bo ni imi oboh loor esi di elo onon oye amire mi ra ki aani ghan ni ka baal ologhi aboh r'oye pho ku ephrn aami emite bo, awe ubile oru udaph imi ologh pho abaal obile oboh aam iboh pho ipe pho ologhi pho aami abaal bo. Yoor otuugh ofighi yogh ku epe eekuna pho odua bo oghi bo osi bo Esi iduon enaan ku ebem bo ni, enaan pho mebile ni eseph ohlom mo r'ahnir pho engo moony obile ohmar moony pho obile mo ke ki oseph enaan. Ii enaan pho ekpe ni oseph loor esi di udighi pho odi rpughan. Yoor obile obedonu oghi oseph enaan pho ologhi pho aami ken abaal ni, onyani di ophin, ophala baal ologhi eghunotu ohlom r'ahnir bu oony o/lo eghunotu pho, ologhiotu pho, iloghi re/baal hhan oghi arisigh rolo kj ophin nahna bin rolool bin mor marj, olohghi aami abaal li igey idipho iyaar rebaal gham bo ekpom oye. Emugb iduon olom mo aami uwile bo iimi amugh iphen ku iyaar di imitenaan iimi di ologhi aami abile abaal li idum pho oh re ki ni, uduon pho enaan pho rdtue bo ni kiibaki iyoor yoor ro male aghan bo ko omun iyaar ohle aani. Obile ekpisi di ibem mo rokiighi mem di adihroor abaal mi abora muum abile adaph aani buli aki. Mo ro ki ima ooh mo pinieeny ooh, torobo ekpisi lo ro ki bu ku mu ubem aani mo imi ologhi aami abaal li owara amuum oghi losi eg di ipe ku idi uira abuan rodighi ghan. Torobo oye di amoogh iyaar lo radighi ku ma beni aani nyina ku na anaghan mo iphem ima pho ipe phe emirenaan bo oye pho eedi ebile ereeny aani elo ana abunon, awe abile otu aani obile oker. Omọọr oborm nyina ku omoogh we enaan pho adi ni ra yoi ephen ehma pho yoor odi bo, omoogh we enaan ra logh ni dighaagh ipe odi ka tue no alogh loor esi di oomo pho araar pho enaan pho ku reteleom ghan bo we. Oye pho abetenu elihnor ra magh enaan, uureleom iimi ipe mi katele bo, igbaranom aruwol ami, opel odigh aami, r'opel omite pho aami na omoogh we enaan bin ku ulegheri ipe na ko ureleom bo iimi ilo adio pho oye pho aabereghi yogh, otu oki ekpisi di awe pho k'oki aki adighi yogh iibaghi pho oye phe ro ophalabaal ologhi iphen ku edi mi amoogh oghaaph sien pho.